Gny karazan'arety mpahazo gny piso. Ah, tsy de hitako loatsy aloha. Gny piso izy io biby kamo, toboky antrano avao. Tsy de miharoharo amy raha hafa loatsy ka tsy de voan'arety loatsy. Ah, gny fa nihitako koa aloha na de zany aza, fa nisy piso tamy piso nitezanay gny aretiny, niavy aminazy nitranga aminazy da, aah, ho misy olotsy io indrindra izy mbo kelikely igny piso mbo kelikely igny, misy olotsy io gn'agnatiny agny, matimatin'igny izy tsy haitegna hoe avy aminino io na avy amy nonon'ny gny reniny na avy amy raha hafa fa zay aloha zao gny hitako nitranga tamin'ny piso nahazo piso. Arety mpahazo anazy tsy haiko loatsy aloha, tsy atao gny vandy.